Mi annda ko mi faami noy on tuumata amma haa famande am ko on ƴami mi ɗo laara wodi gomnatiji bana je ammin sa'ego ɗum ɓe waddata dokaji feere feere ɗum a laarata bana wala nafu. Njonta wodi dooka ɗum ɓe waddi ni ammin yaake sali ɗum je wii'ata da irin kare ɗum goɗɗo hanndi waɗa be kare goɗɗo handay waɗa. Ɗo kam pat a laara na ɗum nafata himɓe on ba.